البعض يعتقد أن المصير محدد مسبقًا وأن الق- القدر هو العامل الرئيسي بينما يرى آخرون أن الأشخاص يمتلكون الجدرة على التأثير على حياتهم من خلال قراراتهم وأفعالهم في الواقع جد- قد يكون هناك توازن بين العاملين حيث يمكن أن يت- يتداخلوا القدر مع الخيارات الشخصية.